ʻAʻole nui koʻu ʻike e pili ana i ka mōʻaukala o Pakitana. Kamaʻāina naʻe wau i kekahi mau <hesitation> uh mea moʻomeheu. He mea nui ke kāne ma <hesitation> uh ko lākou moʻomeheu a he kauā ka wahine i kāna kāne. Pono ka wahine e pale piha i kona kino mai ke poʻo i kona wāwae. ʻAʻohe ona koho ma who o ka hāhai ʻana i kāna kāne.